भन्ग्लदेश है मलबुनिक हज़ार नौ सौ सत्तर एक नओ। सेव्ल पकिस्तन है जुद जादमत्। इन्देपेन्देन्चे बन् खन्ग् ननि उनौ है अद। भन्ग्लदेश एक्दोम् एचोनोमिच् उन्स्तबिलित्य् ज थर है मन् बिहो है। गूद् प्रोब्लेम् फचे खलम् नन्गु जादम् बिसेर। भेते मो है शेइख् मुजिब् होन् नै। मन्छ है लेअदेर् जादमन् चोउन्त्र्य् नि। भन्ग्लदेशि नि नतिओनल् अनिमल् ज भै रोयल् भेन्गल् तिगेर्। अर् बिहो है सुन्दर्बन् दुन्गो। सुन्दर्बन् है म वोर्ल्द्'स् नि लर्गेस्त् मन्ग्रोवे फोरेस्त्। जायि चार हज़ार स्कुअरे मिलेस् नि दिस्तन्चे हो जायि दुन्गो। अर् भन्ग्लदेश है वोर्ल्द्'स् नि थिर्द् लर्गेस्त् मुस्लिम् पोपुलतिओन् थै बिहो है। भिनि नतिओनल् फ्रुद ज भै जच्क्फ्रुइत्। एक्दोम् लर्गेस्त् त्री बोर्ने फ्रुद र बिन है। नतिओनल् भिय है जच्क्फ्रुइत्। तौ भिय पकिस्तनि देपर्त्मेन्त्। इन्देपेन्देन्चे नि उनौ है। पकिस्तनि जुद ज भिय हज़ार नौ सौ सत्तर एक नओ है। सेव्ल बहुत् गिद वर् जादम्।